Oje oje ti itsekiri ne temi ina gin temi ma gin itsekiri ne ka tsi obeyen ekoko oje gbi itsekiri ren obe yen obeyen we da ka gbi usin o obobo je <noise> a ka gba usin owun bi obobo gba ji oguobobu gba ji ee obeyen we obeyen we di o yon dro ka yon reen o to ri urun ti a ka ko ni o ye wo ma rii wo ma vii ni eju kiti owa wu ee wo wa ma du uwe ee si je oje we kiti <hesitation> wo ma gin oje we o wa lee uwo ino gere o wa wo arare gere obeyen ti itsekiri ne we ere ti a gbe se obeyen we <noise> eyen ka wino ogogo gbibe ka wino atiako beletete ka wino bi ee eja ka wino Imekpe ka wino wo nemi mu ide ni do jba gbo ni ti tsogun gege wo ma fe se obeyen we itsekiri <noise> wo wa wo wa ra eyen eyen <noise> wa fo eyen we wo wa fo wa fo wa fo wa fo wo <noise> ma fa eyen wa kuro wo ka ko eso ghaan eso eyen we wo ka ko kino ke omi eyen <noise> we wo ka da ni pot wo ma da ni pottu wo ka gba nu na <noise> wo ka re gba gba ogolo wo ka ko ogolo ghaan dede ni bi urun ghaan dede bi beletete <hesitation> egidye <noise> egidye wo ka ko aghaan ni ara wo ka loo wo ma lo kuro eyen we ma gboron gere gba jina gere wo ka ko ogolo we ni <noise> obeyen bobo de do a ka mi ikanbo ni obeyen bobo di a ka mi ikanbo ni wo ma ko ogolo we ni gin eyen ma jina gbere gba jina gere gba jina gere wo ka ko oyolo ni wa ko ogolo ni Wo ka wo ka wo ka abi ikuyere gba da jirin ke kere gba da jirin di o wi ara o ma wi ara gba gboron gba jina gba gboron gba jina gba gboron gba gboron gba re wo ka ku wi eja ni wo ma ko eja ni wo ka ko imekpe wo ka ko ide ni wo ma ko ide ni wo ka mu uwangue we ka dan ro tabi uwangue we to wo ka wo ka je do o ka gboron gba gboron gba aboron gba re o ma gboron kuro gba ese ke ke ke wo ka mi maggi ni kerenfo oje we ma jina gere kuro wo ma ku wi urun dede ti uwo gba se obeyen dede ghaan kuro wo ka mi maggi hi wo ka dan ro o je we ma wi ara kuro wo ka wo ka gbi potti tie ewo wo ka gba ewo wo ka gba wo ka ka ni potti kele gha ni ewo wo ma gha ni ewo we kuro wo ka gbe ni una o ma gbi ee kuro wo ka re gba gun usin ke Wo ka re gba gun usin o ma tse usin wo fe loo o ma tse eguobobo oo wo fe lo wo ka re gba tse wo ma tse kuro wo ka wo ka gbi ewo we wo ka gbe isiale wo ka da gbe ri wo ka da kpi ireye ti o wa bi uwo je oje we a ka bele usin a ka di bele egunobo bo bi obeyen we wo ma je to ri obeo eyen ekoko oje gbi itsekiri reen wo ma je o wa wi arare gere to ri oje we do yon eyi oje di ireye dede no fe ren ireye yidge fe ko ewe ti a kete ka se oje we eyi oje itsekiri reen omiren kpe wino oka tse epuru epuru o ka ka tsi tsi gin wo ma fe se igbagba aghan ma fe <hesitation> ira gidije a ma fe tse ebura owun a gba se epuru a ka tse o ma tse ekeregbe o o ma tse egbele o mo ma fe tse ebura we wo ka gba gba se epuru Wo ma se epuru we kuru epuru we ma jina epuru we ma jina wo ma urun ti a kpe wun epuru <hesitation> eyi oje ti a gba tse ebura to ri wo nemi wa mu ataan ni wo nemi gbi orusun gba tse epuru we wo nemi lo egbele oo wo nemi lo ee ekeregbe itsekiri mano tse oku a ma no a ma no tse oku oku itsekiri da ka se epuru ni owowo oku ma fe re oli kuro di a ka se epuru to ri eren oje ti a ka mu gbi ebura ren ubo omiren ka tsi igagbafofo igagbafofo eyi oje itsekiri igagbafofo wo ma se wo ma se igbagba wo ma ko urun dede ti a gba se igbagba kuro wo ka mi ikaran ni <noise> Wo ma mi ikaran bo we ni wo ka da jirin <noise> igagbafofo we wo nemi gbi usin gba je wo nemi gbi eba gba je eyi oje ti itse kiri ka se ti itsekiri gba yo <noise> eyi oje bi o ka gbi itsekiri gba gba gba gba yo ni ara to ri wo ma je oje wo ma je oje itsekiri wo wa ma gin itsekiri oronron aja ren eyi aja ti ireye dede fenefene fa da ni eyen owo kerenfo winoron o owo <noise> owo kerenfo urun fi a gba se epuru kerenfo owun a gba se wo ma se owo a ka lo owo kerenfo gba gba ni a ma no tse oku ni itsekiri a ka se owo wo wa ri ireye dede bi usin bi orusun gba je gba miefe gba jo teri oje we oje ti o ka gbi ireye gba yo eyi itsekiri ren itsekiri aja ti ireye dede gha no dumune ni eye we di aghaan tsi itsekiri aghan fe tsi itsekiri to ri iso itsekiri di o yon aghaan itsekiri owun re tse aja ti o ne olaja okan Itsekiri owun re tsi aju ti o ne olaja okan ti o ne olaja okan owun aghan ne owun okan owun a ka fo kerenfo a ni ee owun meji owun we gbi ireye dede gba du mune gin li itsekiri o mo fe fe itsekiri o mo fe obiren itsekiri o mo fe onokeren itsekiri o wo wa ri obiren iraja omiren a gin itsekiri owane afe do wo wa ri ee onokeren iraja omiren a gin itsekiri owun afe do teri oje itsekiri obeyen owo we owane bi epuru we awum gbi igagbafofo obiren itsekiri ma se oje we gbi ere ee ee we re ubo ku ubo ju were o ubo ti uwo kele je oje ren uwe wo gha reen oo wa ka ni uwe kele gba jo gba gbi origho fi wo wa ku du mu ne gin wo fi obiren ti o tsi meji meeta meeren